ཐ། ཨི། སུའི་ཌེན་གེ་རྣམ་ལ་དེ་ཀེ་སྐོར་ལ་ཤུ་བ་ཆེ་ན་དེ་ཐ་ཐོ་ནག་སྤྲང་བར་སེམས་མ་ཆག་པ་དེ་ གིན་ཀ་སེ་ ལ་སྦྲོད་ཨིན་དེ་ཐ་ཐོ། སུའི་ཌེན་གེ་རྣམ་ལ་དེ་ གསུམ་རྡེགི་རི་འབྲུ་དུ་ཀར། ཐ། ནག་སྤྲང་བར་སེམས་མ་ཆག་པ་དེ་ཐ་ཐོ་དེ་ཁ་ཨན་ཧ་ཁོ་ཧཱ་ས་ས་ས་ས་སེ་ ན་དེ་ཨོ་ན་དེ་ཕུ་ར་ཁ་ཏ་དུ་ཀ། དེ་ལེའོ་ཨ་ན་དེ་མང་ཤུ་དེ་རྷ་ནག་སྤྲང་བར་ཀར་ ཧོང་པོ་སེའམ་ཡུལ་སྤྱིར། ཀི་ པུར་ཟིང་ཧ་བོ་ཐོང་ཤ་ཕ། དེ་ལེའོ་ཨ་ན་གི་ ནང་ཀེ་ ཧི་མ་དི་ཏི་དེ་དོར། དགོས། དེ་ལེའོ་ནག་སྤྲང་བར་གྱི་གྲུ་བོ་ཚུགས་ཀ་གྲྷ། བོ་ཐོན དེ་ལེའོ་རང་གི་ང་ རྣམ་ལ་དེ་ཀེ་ལུང་མ་དེ་ཀེ་ ཤི་དེ་བཀྷའ་དུ་ སེམས་མ་ཆག་པ་དེ་ ས་ནང་ག་བོ་ནས་ ཉི་ཉམས་བྱ་ཡི་དེ་ལེཚས་ཀེ་རྣོང་ནས་རེ་བོ་ཚུགས་སྦྲོད་ཀ་རྣོང་ནས། དེ་ལེའོ་རང་གི་ང་ ལུང་མ་དེ་ཐ་ཐོ་ནག་སྤྲང་བ་སེམས་མ་ཆག་པ་དེ་ཐ་ཐོ་ནང་ག་ཐོང་ཞི་བཏང་ཁར། དེ་ལེའོ་ནག་སྤྲང་བར་སེམས་མ་ཆག་པ་དེ་ཐ་ཐོ་སྐད་རྡེ་དུ་ནས་ ཟུགས་ཀ་ར་ཉི་ལས་རུ་འབྱིན་མོ་རལ་སུམ་རྒྱུད་ཀོ་ནས་བདེཟེམ་གེ་དོ་རྣོ་རི།